Mbiakpan agam ibam <hesitation> afor igwo eke abani inai ke sughuren nwo ari igam ke efia eke nvana ke ovum nva nje igbi odai agim nte odai odai ari rem nnang wa ari je igburu ute eh nkwe nduro odai agum igbuu ari ishi jake igburu i ari itoki mme kpor kpok <hesitation> isam me ari itono mme ishie edak irem ikwo ari itogor mme mechin ari sene mme ke ughi kpor kpok <hesitation> ari ifene ise mechine iyad mme mechine iyad mme isan ishi ran ari gba obok mme eya nno gima ata mma nkwed ari ikwege mme after ari ikwegor mme ari iduk mme after isuk mme ari ikpob ime ishi ke ishini ibini ari gbob mme ari gbob mme ari nyinga mmi ari ishi oven isan mma efia eke ari shine nne eke ewe oven ari irem ke ren enwe mme odom igburu ari oven idungi iremi ito ke ibum nkwa ari je ozom evai ari je wawana mme ari jajagani mme kpor kpok <hesitation> ari irem odom igaha mme ure ke iwobe shishina amim mme ndim kpord nkpord nkpori mme ari irem odom <hesitation> igbi nkani ka ivai nkanikani otad ari ifene ari ifene ikwe ari nyigamani ari ishi oven ari iduboro inege ukey igaha afor inye ka afor nke odai am uje imed ugabara imed anim mbuna me mmi mechine ure egim anim ngim yad mme nfene ren ure ekim anim ndim nyad nfene ren ure ekim anim ndim nyard nfene nen Ayad imed enwe kpor kpok ishi ern ngari nwo ari igpob ke eke ari igbob mme ke ibam ari iri mme sure nne ke afor enwe yen ngari enwe ari mem agari nwo ari irime sure nne ike afa ewe yen ngarri ewe ke igaha nne ikom mma ari igbob mme ari igbobi mme isan ivi ga hara nne ngarri enwe ikan mma ke igwo odai mm uvana ngu udo nne ate asa ari ngarri awe nkere irong je eyan nno ari aje nkwed ndo mme nte okay ja deri esa iyik udere esa anim ndim eyeyan nyangi gba ngarri enwe ndime nse mme obok nyagi mme kpor kpok isan ame gha udimi erong ngam nue se obok ari bong ngarri enwe kpor kpok gba nkanika ugbara jeni iviviri garri nwo ari iremi inye kpor kpok ishi nkanika ogbari iyeni nkwe ari irong mme isa ikwe ari pack mme ise ushi pack mme ise ushi ari nyinga mani nyinga mani kpor kpok ari iduboro ari suno oven nwo ari ishi ari iduboro ito ke urei garri enwe ari semme ushi ari see mme ushi because ari jen mme irem nne ngarri ije efia eke before ari igugor ngarri enwe ineb mma arri imang mme igim ughuru ren nne nkwed enya anno ari ari imang igima ishi oven because ari odom nwi idangi igam odom ari gwud mme adom ozom <hesitation> tour ke eke ashi ke ikwo nwo odom nwo ari gam nne ari irem ngarri ineb inye ari ari je imed ari je ozom ari wawana ozom ari ke <hesitation> efia ari wabuana ozom ari ari inim ise mme uso ari irem mme Igaha eke kpi inebi nne ari rem ja ke ozam ari irem ja ke ozo ke efiai iburu mme ke ikwo inebi nne ari itogor imed ari itogor imed because imed ite ke ren ire odom mme garri odom mme garri mme imed oven idangi nwo asuno ire arem gha garri aje mma arem enwe kpor kpok imed aje mma imed ava gwud akpopb ngarri ikan odom mme ngarri amie idiri idai yo nkwa arong arong nkwa zuk azuk nkwa arong arong nkwa ayai ayai nkwa akpob akpob gba nke ashini nne nkwa arem ngarri irong <hesitation> esa-igwe enwe nkwa apere esa igwe ivai arong <hesitation> enwe ure eneng erong enwe ure usan any enwe enwe ure ererong enwe ure usan anye enwe oven kpor kpok nwe ari irem irem odom mme garri <hesitation> idit idit bat igim <hesitation> ari igimi imang innuk ari igim imang innuk ari oven nwe idangi igam nwo ari irem so mme odom mme ngarri igaha ozom enye oven ari kpor kpok iteng etho ke ozom odom ozom mme igaha igbed etho ari